Kelli om kah erinevit. Üts kell, miä om vast kõgõ lihtsamb, om sääne, koh ku sa vajotat nupilõ, tuu nõst määntsegiq jublaga üles ja kui tuu alla satas, sis tuu lüü sinnäq kellä vasta ja tulõgi sääne kõva helü.